Nipadua no wɔ akwaa ahoroɔ bebree. Ɛno na ɛkeka bom na yɛfrɛ no nipadua no na aboa ama nipa no awie pɛyɛ. Saa nso na car nso ɛwɔ akwaa ahoroɔ bebree a ɛkeka bom ɛma car no ɛwie pɛyɛ. Na afei ɛtumi di dwuma sɛ afidie a nipa yɛ na afei yɛtumi tena mu ɛdi akɔneaba ahoroɔ. Na ɛyɛ car n'akwaa ahoroɔ no ɛyɛ bebree. Na deɛ menim ne sɛ, car ɛwɔ akwaa a yɛfrɛ no engine. Engine no ne yɛ car no n'adwene a ɛyɛ adwuma. Yɛwɔ deɛ yɛfrɛ no transmission system. Na transmission system no mu no, yɛwɔ car no gear, yɛwɔ ne clutch. Ɛno deɛ, ɛde nsem firi baabi ɛkɔ baabi. Na afei yɛwɔ fuel system. Fuel system no ɛyɛ baabi a yɛde gyaframa ɛbɛgu. Afei nso, yɛsan ɛwɔ car no electrical system. Ɛno no, yɛwɔ ne battery ɛwɔ mu. Nti car no light nsem biara no ɛfa electrical system no mu. Yɛsan nso ɛwɔ exhaust system. Yɛwɔ cooling system. Yɛwɔ car no honam. Na afei car no ne tyre. Ne nyainaa ɛkabom ɛma car no ɛwie pɛyɛ.